كانت مادتي المفضلة ايام المدرسة الرياضيات وحبيتها في البداية لانه كان عندنا المعلمة مرة طيوبة وحبوبة وكمان انا احب مادة الرياضيات لانها يعني ما فيها حفظ انا صعب عندي الحفظ جدا واحب افهم وخلاص. فكانت الرياضيات اجرب شيء للفهم.